Enka ndubu, nuu ndavii ka ihó namen diutukuu, iha chí uuni yejaña kaña mixteco tendiko yuini ñuu ye'e ihó kudii uxí ihá ihó ndugu cha'a yandi ndudijé, ujun un mundu'a chenrado uxí yo'o ianko indió.